हमन अपड मार्ग निर्धारण कनू तै मैप इस्तेमाल कन सबसे पैली हमन करंट लोकेशन वेकी पहचान कन फिर हमन मैप मुख्य सडक चौराह मोड छन उंथै समझण हमन कोशिश कन।